जब बिल्ली आपस में बात करती है तो वो भी नाक से नाक मिलाकर बात करती है। और अलग अलग की आवाज़ें निकालते हैं।